केमेलिओन् मने <hesitation> देस्पिअ <hesitation> गौसरिनि क्स दो जन थक गौसरिनि सलै क इउस् कलम। भिसनि क्स दो प्रज बै <hesitation> एम्पु एन्ल बिर्नै, <hesitation> बिर्नै एम्पु परुप। थन्ग् बै खर बै थनै एम्पुप गबिसेल गौसरिनि सलै जो होम्लनि <hesitation> सिकर् कलम। नम्कहि जए, <hesitation> बिसनि सलै नि लेन्त गौसरिनि बोदिनि स्रैव बन्सिन् ग लौ थये। जए नि हेल्प ओबिसेर, <hesitation> न्ग जओ थनै, ब <hesitation> बिर्बै थनै, <hesitation> एम्पु एन्ल परुप होम्ल जन हये। <hesitation> नम्कहि बिसनि मे <hesitation> गोन उब, मे गोन उब इक्दम् मजए खमनिम उब जए नि <hesitation> हेल्प ओबिसेर, बिर्बै थनै। <hesitation> एम्पु एन्ल परुप मजए ननन गौसरिनि सलै नि हेल्प ओबम हये।